E fomba hania zany raha ta hagnadio nify da alay zagne borosy, any le borosy le borosy lavalava zay da misy tsilitsilikiny zay alohany da isegny koligaty da mangala rano da hagazigaziky ame nify igny borosy igny aloha angalagny e loto agnevignevigne nify io da avy eo isegny rano e vava hosokosagny ame rano e vava da aloa da afaky e loto.